<hesitation> taba vai saopo, na teieto rori bono <hesitation> a use poka riori bona saopo, o saopo o mataa, na gagaruhu rara a <hesitation> a, va- uvuuvu teara, ama taba pete, too va- uvuuvu bata raara, eara repa avuhu vamataa a eara vasibu rara bona, orepa, nao mepa vasibu vakavara, mepa, eara to roara bona <hesitation> o, o va- uvuuvu ae sisibu, eara tahavi roara, tahavi vakavara eara repa nao vaaha ruene eara sibu vaaha, siibu vakavara repaa <hesitation>